Pen ko nafaade e nguuraande ngam laawol haɓɓe. Nde eɓe jogii pen ɗiɗi, nguuraande ngol nafaade baawtoore laawol ngal. Nguuraande ɗiɗi siwtude ko inaangal, hikkinaa e baawdi e teeŋgol ngam laawol.